Inson hayotining qadri bu o'zi hayotligi paytida qilgan savoblari yaxshi ishlari va o'z ustida ishlagan umm ishlari va farzandlarining baxti deb o'ylayman.